Teta guasu marrueko pe kue pegua teta reta tatako oporonbuete jareko baeti bi jei iño reta uesa yave kia ojo opuo jokope kjae reta ome supe jete oputubaera jaeramiño bi ko jae reta baeti biko ipuereta onboi jii ipiru oyoiwi reta jokua ye pe jaeko mopeti boronbuetea oi yave iru ba jetara reta die jaeramiño bi oike reta ayuno pe yave tata oyonbuete reta aunque baeti eh opa reve oyapo tei erei jae reta oyapo yepe ayuno aniara maratu oiko bi jaeramiño bi okaru reta, iakatu koti jokua oipota jei signo educacion jei jae reta supe, jaeramiño bi jokuae regateo jei supe reta ba tata bi jokpe oyerobia reta kuae oiko soco pe opaete kuae misimisi bAe reta jae reta onbuete jaeramiño bi ouyemonde reta arakae oyemonde rami jokuae tanto kuña reta jare kuinbae reta jaema oñono bi iye reta mopeti akairu pita bae jaema onbuete oi reta jokuae areta yae, aretepe jae reta iyenbuete yeye.